Ko ɓuri heewde kaa fuu, <hesitation> a waɗan reedemaare telefoaŋ maaɗa oo, walla ñifaa mo kuɓɓaa mo, walla duu so tawi enternet doneŋaaji maaɗa ngaɗta itiliser. <hesitation> aɗa waawi waɗde doneŋaaji ɗii du, uddaa ɗun udditaa ɗun. Saatuuji non waɗta. So wanaa ɗun, so tawi reesoo o e hoore woni ko moƴƴa, ɗun kaa dabare wonde fuu walaa.